To hite ummaake e nder wuri ko lumo, ko un noddoya nyifowobe hiti on bawai amfiron extinguisher sai freshen heti ngen. To Allah jaabi nge nyifai ila.